<hesitation> Faranse jooni, kamɓe duu faranse tan woni ko ɓe kaalata. E ley finaa tawaa maɓɓe, eɓe njaɓa jimi e bome en. Eɓe njogii bomee, ɗee ka kertanaaɗi ɓe. Aya ɗum ni jonka neɗɗo anndi hen ka.